Mebɛpɛ dɛ mebɛtsena hɛmba a wͻayɛ ne tse dɛ fie mu kyɛn dɛ mebɛtsena dua a wͻayɛ no dɛ dan siantsir nye dɛ, ndzɛmba pii na ͻkͻ do wͻ nsu do na enam nsu do a, no do nwin a ͻfa wo ho no yɛ adze a mepɛ dɛ muhu mbrɛ obesi ayɛ sɛ metsena hͻ afebͻͻ a dɛm ntsi mebɛfa ͻno na m'egya dua dan no.